Kan ligid nafsi fi khidime hil amin sirryya wa bador bakurbannas al bisawwusshaqalil ma kwaisaat, bahawil baʼerif bikanatannas dol da awwalan, kan irif bakanatum dadda bahawil barafigum wa ba khalidum bagod maʼam, bedabas bagdar baʼerfannadum almakunusin bilen fogum wajib ikurbu wannadum al-muhtaj leyya le nasiha insahu.